لأ ما عنا لعبة نحب نلعبها ، أعتقد إن لعبة الصراحة هى أكثر لعبة ممكن نلعبها مع الأصدقاء إنه مسلى يوم ممتع أو بس لكن ما عنا لعبة ، نحنا يوم نتجمع نجلس نسولف نحكى وين كنا ووين صرنا ، كيف الأولاد كيف صارت حياتنا لوين وصلت لكن ما بنجلس نلعب كبرنا على هذى الشغلات.